Jää re fⱥⱥ’ra jö jää kie’ e <hesitation> e re jï’ kuro’ mⱥⱥ nuu jö, kie’ e re jï jö <hesitation> jö la bíí kié’ kúú’ lɇ kié’ jö xiro re kiö’ re tóóra ro’ kie’ ejöba jö e mal kiöö ma <hesitation> ma re jún köö xá’ ‘mó ro’ my ää í’ e my túra my ää í’ e my jmⱥⱥ’ra kié’ kúú’ lɇ kuro’ kié’ jö ki e re jï’ ba jy mⱥⱥ nuu jy ‘mo ro’.